Amfibi na faba aŋgɔma save foba aŋgɔm eba mu na mfibi leba mu su ye kap elam ba koma eba mu na amfibi le ba mu so dama ye kpo vɛ ba mu so ko vɛ mu loloŋ <hesitation> eba amfibi ba mu so je asibiti ba eba mu fo amfibi ba ko mu vɛ mu je asibiti le vɛ mu ko amfibi vɛ mu je foje je asibiti ase asi tok ba doctor sa dai mu asibiti ba koma eba amfibi ba mu so ye kap elam amfibi mu goi ageraŋ amfibi mu goi taki muso shaŋ alum ko amfibi muko shene eko muso doi amfibi ma muso shena amfibi mu ye goi eko ba amfibi na foba aŋgɔm emu ko she na amfibi ene mu ko vɛ ja mu vɛ aja mu obashi mu ɗai mu je kpa amimuso ko moda ai muso ko ba domi amɛko muso gyap mu so kpa eti dina muso kpa je ba dom ba mu ne egga ko muso doi ba mosoko vɛ mu wena amfibi nudde nude ne muso vɛ ko enai kpe le muso vɛ mu ŋai amfibi vɛ mu wena amfibi to jema jema eko ma je doi mu ma amfibi nase waje doi mu ma amfibi nase waje mu ama mu soko sha na amfibi sa taba ne je mu ba domu ba mu na amfibi ba mu ko vɛ muko shina ame̱ko sa gyi egya dina egyi mu si be na amɛko ba domi ba mu na amfibi na amɛko mu so kap na mɛko s kap ba ama mu wena ke oncu mu mu wena amfibi mu ko vɛ o enai je gba jema ke ma goi jema ke ma goi jema ke ma goi ai mu wena amfibi muu ko ai emfibi je gba mu so wene agbam muso kap elmba koma bamu ne amfibi muso goi egeraŋ ba mu cu abok eŋke be ke be eŋke mu nese be ba dole mu ne ba mu na amfibi muso vɛ a kpo vɛ ba mu wena amfibi mu ma mu vɛ mu shaŋ etia to ba kapa mu elam mu ko mu shena amfibi Mu so ye shaŋ etira to sa kapamu elam ba dom ba mu na amfibi no bok ba she shaŋ ba mu na amfibi de kata rai ba eba mu vɛ ba mu na amfibi ba rayuwamu ba domu ko sshe ga gyi mu so gyap kpa eba mu na amfibi baba mu ne egyi mu so kpa ko ecuci ma mu vɛ mu shena amfibi sa damu na mu le awa bata su ba dom muko wena amfibi awe bura su dok egyi sa vɛ kpa wane ago na mu zek ke bana ke mu zek ke ama mu so vɛ mu shena amfbi pa sa gyina mu owe bura su ba domu ba mu na je ama gya muso vɛ mu wena amfibi mu dok gya sa ve kpa ke mu zeh ke dok ha vɛ kpa ke ko eje taro muso bu shena amfibi muso zek de ka ko she num mu we sera aŋa ko she num nu sera ŋa mu ebina a ame muso je a wa ama mu wena amfini dok egyi mu gyap kpa mu kpa dok vɛ dok awa mu so gya je mu ka walwala mu ede egya muso gyap kana na mu so gyap domi mu wena amfibi ama mu soko shena je ko ka vɛ waje awa ga mu so ye jeba domi ba mu na amfibi ba ave eba mu na amfibi ba rayuwa kowta kowta nyi we okpa mu ko a ma seke wena amfibi ne gap ma lena dok gya ma se gya kpa ke ma kpa ke jut ma gyi domi ama gyi ne saka wena amfibi ne gap ni na gyo rikeci <hesitation> mu so wena amfibi ne gap mu kpe gyi se tɛmeki mu domi ko ogaje mu ma dok egya mu so gy gya mu ko bakpe aŋa mu goise egyi muso gyi goise agyi gya ama ma soko shena amfibi mu ko cu abok set so zeze ba ama mu soko kpama amfibi dok gya sa te ambɔ bɔno saka kpama amfibi ago na gaje breke tɛ fwai so zeze be ama mu so ko wena amfibi dok egyi muso gyi kpa agaje mu ma ago dad Domi gya muso gyi gya no mu gya ke ko bemu ma <hesitation> mu soko wena mafibi ne gap obemu sa kpa samuo okya ba domi eni ma sa wena je ama saka vɛ wena je ama saka vɛ wena je mu gyap mu wena je eni ma wa varu wa varu eni ma wa varu mu varu ba reni ba ama mu vɛ mu shena je dole obe mu kpa se mu veni egap mu ama mu soko wena je mu ko wala wal dok egyi muso gyi gyake mu gya ke domi mu wena amfibi no dena ma vɛ mu wena ko mu gyi amfibi ma eba ko muno eti mu gai ti muso epa je dai muso ya musoya je sa kamata saje mu ama bamu na amfibi dole amfibi mu gan egoko koma koma koma awena amfibi dole mu kpo ovɛ oŋke su le mu je da su koma agyi ne ma awena je koma ama sa kpo ovɛ su je da suni ba ama mu soko wena amfibi gya muso kpa dole mu kpo ovɛ muso kpa dole mu kpo ovɛ muso kpa ssole mu kpo ovɛ muso jeda su domi ko mi shaga mude se amfibi ko shaga ko gya se amfubu ko shaga ko abima amfibi dok awɛ sa awa suso awa soso node se mu so fai amfibi kapi muje su mu soko shena amfibi mu soso ba ga a rika mu s go ika se dami na mu mu ko shena amfibi mu so kpa ke ba ko eshaga node eba mu na amfibi ba ide muso kpa ba domi tagu nyi na mu mu vɛ nyi ne ne le ekatarai ba.